Ny vitsiky, agnisany <hesitation> biby somary mahagaga, satriao igny zai agnisany mahatsapa tegna fô oe <hesitation> managna responsabilité-nazy ôhatra zao-ôhatra zao raraisigny amin'ny olombelogno oe mpahandro efa tsy mila baikona izy fav tonga de mahatspa tegna oe zao asa naha mahandro de, lasa izy manao igny fogna fa tsy mila baiko, zai zegny le mahatonga lai oe mirindra tsara lai lai fiainagn'zare.